Iyato ake lamoraiki jampi to more more atau malassu madingingki. kandeki pajampi atau moraiki lebih maballo. Supaya kumande te pijampi <hesitation> kandeki jolo bo'bo'. Terus mangka ki kande bo'bo' kande ki pejampi pejampi <hesitation> pejampi anu malassu madingin <hesitation> parasetamol nterus eke moraiki anu ato ke taena <hesitation> mampan te pejampi pejampi di alli jio warung atau jio apotik maleki lako enang enang to manarang atau pejampi kampung atau na alangki wai wai jomai tau kampong pejampinna siami jomai to tau manarang terus na suaki iru'i mane biasa ke mane mangka di iru' tu uwai pijampi kampong <hesitation> dessiami perubahan ke maleki lako enang enang manarang. Terus yate pijampi apate terus yate saki more more biasa ke misalkan buda bang di iru' te wai es raka atau <hesitation> di purai iru' iru' wae es atau <hesitation> eskrim pasti <hesitation> na alaki more more biasa mane ke lamoraiki pa mondoi biasa iru'ki pejampi.